Ndiri ngaya ntè dè kasikw'nkwasukw ndira dè? Mpèts ngidè nkyèkyè nko nkwob jiri an ntèri ntènga kabi ba ntè dèta sata ana mana sttah sak ntè da nhaskada nsuntè na mbuzlèvhiyasata ana mè mè antè sa ndiya ah ah mpèts ngidè nh kyèk nkyè man zhigilèan ntèkahya ntèzshè npèl nkwob muta ntèda antè ndè waya'a man nkat kabi ka simnzhiyanta gèv sam zhiyabmbulaba zhèy dè nga nzèw ba nga dzugwgwg nkata n nklèw gèd man èh nlèw sata ba nlèwgèd nawa nlèw nsamzhyè man ngwots simzhyè mbulasata manakwa gwadadaiga ntèshkè magatsis ba nga nzèw ntu nvar nvara gi ghuban mbulasata ba ngwots bi sunfrakwan ba ngwots nwoybbi anasa n ngwadadais ntè gèdai kam mziya gènna zhigilè'n zhè azun zhigilè vhaka nkè damu nta ntèb mpaii ndèv, ndèvga mgi nlènnlènga mpwotsngidè mai uhm monawahèd azuna mvad sama nchièd na njiwna ngèsha mèii dèi!!Mpwitsngidè ngada uhmmmmm èhn mbulaman èh ndjèkdè agidè zhigilè èh dè nlèw ntè sata kam nhann ntèka nyèba azhè ngidè nkyènkyè ntèka nyèinbi ba azhèy an mbèllain ndjèkèda nlèw gèd nyè nzhuv dausa a